اول حاجه بنشيل الحفاضة ال مش نضيفة ونبدأ أن احنا ننضف الطفل كويس وبعدين بنجيب الحفاضة الجديدة النضيفة بنحطها من تحت الطفل وهو نائم على ضهره وبعدين نقفلها ونرفعها فوق على الجزء السفلي عنده نقفل اللي بيبقا في اتنين لزق كده سكوتش من الجنبين بنجيبهم من ال من الضهر لحد مكان البطن بنتقفل بتبقا مقفولة كده حوالين وسطه